استطيع التحدث باللغة العربية واللغة العربية الفصحى بطلاقة، <hesitation> الانجليزية لست جيدة يعني بشكل مناسب، <hesitation> احب التحدث باللغة العربية لانها لغة الام وتربطني بثقافتي وهويتي، اما الانجليزية فهي تفتح لي افاق التواصل مع الناس لانها تعتبر لغة العصر فهي تفتح لي ثقافات.